E gn'amboa io moa zany izy e ame maha biby an'azy sy lalako loatry hoe akoagnay e fomba fifandraisandreo na mizaka indreo amin'io na mganano ankognaia fa mifagnarakarak'egny indreoeo moa zany laha misy hoe vavainy raiky tiatian'e lahiny raiky igny da mifampitambatambatry eo aby indreo ka zay avao fifandraisandreo sy misy hoe raha hoe a da mpinama indreo io.